ka da kpi ara ene ka da guo itse ni inoli ene ma guo itse gba ko erin gbe oritse kuro a laa da gba inoli gba inoli a ka da kpé oma ghan gin di aghan wa gue ghan ma da gue kuro a ka da sé oje owawe gba da numara gba ré ubo ti o kélé so wo ro iyonghon o ma danoi iyonghon gba da ta irabobo ogho té gha ni ojo ren né mi sé gingin iréyé wa gba ra urun ti oyé bobo éè gha were kere aghan da kani uwe o <hesitation> gbo jọ din aghan ka da rẹn wa ni inoli so urun ti o wu wo bo awe oritse kpojo kpojo owun ene gba kpé oritse gingin urun ti ene wa je ka mi gbẹnẹ and oritse de ka sé usé ẹbobo ro gbe re o ma ghan owa gue gbe ré school ira bobo ira ghon ma wa aghan ka gba esote ene dédé to wi inoli wé éne ko ẹwọ ni use kili gba sé di urun gba ré ogue ubo ki ubo ni urun ti a sé ni aja dédé ti a gin awa o ene dedé keren ko awo ni use di ene ka re gba ren gbawa Oritse owun ene dede kasen wo ka da okpe gbe tori o ma sé gin éè sé oritse ti ene ka sẹn éè ne urun ki urun ti enẹ némi sé éju ma ma owun é ka mu agbara gbe ene gba ré ubuse wé gba sò wo ene gba ren wa rén ré ni ubo dede urun ki urun ti a sé ni aja ni iyenghon ni aja isekuri ni iyon ghon dede ni ode itsekiri dede ene ren gba sé inoli ti ene gha ene gba inoli ene sé oje ene sé urun ni ubo dede fenefene